Ma ikavi seve ayemongui vaera äkata vaera esa kua vaire mbaetɨ ipöra se mbaetɨ se amomora kuanunga vaire erëiko äkata vaerayae se ma sekɨreɨ äkata esa jaaye ikuata kirai ayapo vaera äkata vaera jare ipöra seve jukuraino